<hesitation> धखन खोलेवला कैन उपनर में दान्त या फिर रबड यूक्त सतः होगा है जो की जार के धखन के किनारे सुरक्षित रूप से पकड़ लेवा है। एक बार धखन पकड़ लेला के बाद आपन धखन के खोले खातीर हैंडल के घुमा सकेल जायें। जेकरा से की सिल तूट जायें। और फिर <hesitation> कैन उपनर उपकरन के द्वारा उ लिवर के खीच देवल जायें। जेकरा से की धखन असानी से खोल जायें।